هو لو صارت عندي قد- قدرة التحكم في النار جان اصير اشتغل ويا الطف- الطفاء- يعني الإطفاء، أ- نسيت ويش اسمهم اللي يطف- يطفون الحريقة. لكن التحكم في الماي هذا اقدر أحول المياه المالحة إلى مياه أ- قابلة للشرب، وهذا شي واجد بيساعد بلدنا وبلدان العالم الثانية.